beh, ifaama beh nii because keh jie ofaama onii, nintian abaasan, notin. ogwi tii reh an, ojo fama gwi reh, nsha feh abaasan abaasan neh keh jie ofama nii weh neh, oni weh ojo fama reh, ejie keh ejie jiiti non oni weh oreh reeh reh ishi reh isan onun reh keh jii noo nii, jie ofama oni, keh jo ofama, isa onun. Neh mii, mon reh hausa land mi jo ofoma weh reh, behnii beý neh tsen tsen tsen tsen tsen beh ruun ruun ruun run. naa ntiitii- eh, nti tii neh nson, noh oni weh oreh rishii kpumah reh, nibuborsef, beh kan jii mii oyun weh otirite tehneh mii piem yeh. min jo abeh reh. isa onun naan keh reh ofaama oniterite keh jo ofama weh atleast naa, keh ji jo woor reh, ejo biteh bi tie, isa onun or keh ibun, bifeh bi rie, bineh, bidan keh jo naan, ibaa sa onun. sa onun tii keh jie ofama oni ejitii neh onii weh oreh kpuru reh because keh itsi eneh, jo ofama eni neh min jie min sen, minjie meh, tsen jie ekperekeh kperekeh, kperekeh minso bijie kpa pa kpa reh but nii njie eee eeh ofama benii, njie keh tsen, jiejie jie, njio ewie ofama yiem yien, owin fama yie feh neh minjio yie, ikan mii akpebenii Nten weh nneh eeeh eeh orsormoni eeeh ukor, nnor ijie beh run beh feh neh beh nun imutu, neh beh num huh!, neh beh nun ye min nun eneh eeeh, beh nii bien, beh keh keh ebii jii oniwereh so anetu ogwi fehneh osi ro, koji reh owan mehn niofufuen with because of eeen ofama weh ojoneh naan beezii beh nun eeeh eeh aneutu gwi gwereye, beh jarayie, jarayie, jaratie, jarayie jarayie and beh reh beh zii. Beh jii chi eeh abian meh beh nun nun eneh ebifeh kor keh beh ziye abun beh kun chii keh weh aneutu ogwi okun ruun neh anor huh! ochowor osii kpeb afeh o, bonkeh keh ikien ikien ikpiri lorbor deneh ofeh ofeh otsi deneh, oyii chi keh oo behzii beh o eeh. oni weh omeh imutu, okun kor obeh okun ruun eneh beh beyoo feh oreh iniken eneeh eneeh because enchtu gwi ijiijo ofama reh, itie oh ozi jo ofoma heh ko jo ozeh oni weh omeh imutu weh aneh or chutu miyen, nkor kii ntii éneh neh ko meh tiereh warah abian, isa onun kikeh ji ineh iteriteh bu ejo ofama, isaan kii kwana keh jo ofama obeni. ke jie jian ejo ofama, itsan kii kwana kewo ofama ejie jeh kan ejo ofama, key keh jie innikien, neh atan mii rii reh eeeh Irian neh, bii ri Irian keh beh nii beh ruun, beh ruun, miin jo reh jo mi eneh abaasan, keh beh kpukpu kor bafan ah min ba iso deneh? seh bah lehbeh mii o and ikwana kii beh bi ti nnaan neh, bey bii leb emii ikwin, ifiki isa onun keh mi neh keh mi ruun nnaan fii ki reh, ikwana keh jo ofama beh nii because keh jo ofama beh ni reh beh jii weh torn weh neh itson weh neh ereh oninjeh reh, beh fehreh weh neh ereh neh weh reh oran, oran sef ibaati isan isan foh eweh, isa onun reh, iyinemii jien ni jien nijien keh min jo ofama. Naan min jie ofama oni teriteh weh jokun jokun keh mii jo ofama because ofama keh jowl ibakwana weh and ibaa kpebe weh, so ofama tehn wo yinemii keh min jo, ifikeh ireh.